أفضل النوم مبكرا والإستيقاظ بدري لأنني أحس بالنشاط من أول ما أصحى، وجدر ابدأ يومي بهدوء وأكون أكثر إنتاجية لما استيقظ بدري، عندي وقت أمارس رياضة او أجرأ جبل ما يبدأ يومي بالزحمة. بعدين بأحس إني استفدت من اليوم أكثر وأجدر أخلص الشغل بدون تسرع.